Ye, maro ny voninkazo manana ny loko tsirairay eny amin'ny avana fa zah manokana tsy mahalala anarana voninkazo fa eo an-tokotaninay zao misy voninkazo ma-miloko mavomavo ah, de miloko menamena de miloko ôranzy fa tsy haiko daholo ny anarany.